I himidifikatera io zany da tsy ino fa fitaova izay manampy amin'ny fanampiana hamandoa <hesitation> agnatin'ny rivotsy agny amin'ny alalan'ny fanaparitahany rano na famokara ento.